ഛ്ഹേനാദ വിബിന്ന പ്രകസിധ ഥിന്പനൈതുന്ദു। അക്കല പൂരല ഥിന്പേരു സിത്ഛ്വന് ഛന്തോനേസേ। ശന്ദോക്, ജിഅന്ഗ്സു, പോക്ക, രിചേ, നൂദ്ലേസ്, തോഫു। സേഅഫൂദ്, സ്പിച്യ് ഫൂദ്, സൌചേസ്, പോക്ക, ദുമ്പ്ലിന്ഗ്സ്। പിച്കിന്ഗ് ദുച്ക്സ്, പോക്ക സ്വീത്, പോക്ക സോഉര് പോര്ക്। പോക്ക ഛിച്കേന്സ്, ഹോത് പോത്സ്, പോക്ക മസ്ത് വരിഏത്യ്। ല ഥിന്പേരു അക്കല പൂര ഥിന്പേരു।